"So ngoonga Alla, teddii faydii. Jooni kaa reedu an nduu heewii. <hesitation> Mi keñiiɗo yahde nokku goɗɗo. Njaafoɗon kan. Mi waawataa warde jooɗaade jooni saka mi wiya mi ñaamoowo. <hesitation> Ɗun kaa ana waawi laataade haala banngal landol ngol."